Kelni mʊ be nəni a bʊm a su kwaan, nəngɔ jʊ a mʊgɔ nəl məndi gəmi. Nəbni ja yaji a kəgayo ja yaji disə da maa nəb gəm maaji da feka təmɔ, təda maa nəbɔ gəm maaji da feka təmɔ. A kotəm mi gəmiyo a bʊm nyo nəba kəgai wʊnɨ da joujile gɔ gomnati təbə gomna bəno fəi ja ya nu a bələn təmɔ gəm disə bə lɔtintɔ ja maa fekalɨ, jʊ a bwɨ ja yaji ja jou jangajəl a ji gəmi, jʊ a bwɨ ja yaji fələni. A bʊm nyo nəbni ja nəngno təmi jə jou jile gɔ jə gomnati ja ya nu a tiyantinɔ gəm, bɨləngkel nəngɔ wini, kwangagɔ bə gunəm a lɔ beti kʊm tiyantinɔ wo kʊlən tiyantinɔ wo kəngkɔni mi kʊlən tiya wo. Təma yum, belatina laa kwaan, delən nən be belagi mʊ maa nan yaga naa mʊni yab. Kəngkɔni daani mʊ yaga naagəle win swari a yəlam tiyo Mwɛmɔa kam, mə jou jangaləlɔ lɛ a daagɔ nəbni wo kwaammagɔ yaji a daani gəm diso da dəng nəfitəmɨ, ja maa bulalɨ a daani gəm a fɛkatəm təmɔ gəm, ja jou jangajəlɔ a nəbɔ gəm yabɔ yʊba tiyantɨnɔ lɛ, ya bɔ yʊba tiyantɨnɔ lɛ na na maa maai, n ko kaajəl kwama mə yɔm fələn a təm Israilai, na ka tiyagɔ jingɔ wini be ban yʊ kub, na bə maale fou nyiyo mə kole na təmɔ miso kalalɛ nyo. Kənkkənɨ nəbɔ kaba tiyagɔlɛ nən kwan, ja ka tiyagɔ ja məlam fəlen ja yʊbɔ ko ja yɔ fɔu a daani gə bə wʊlala təmo mwɛmɔ wʊlala təmɔlɛ gwamnatigɔ misɔ mə suwalɛ mə jə yɨm shig ja dou bɔ golantin wo, ja fabɔtə na təgo a jʊni bʊm na tika təmɔle. Na gwamnatigɔ jəlajəlai, ja jəla ja ya kɛlniyo, nan ka tiyagɔ jingɔ wini, be ban bə, nan bə mu mʊ ka tiyagɔ win, gə mʊ ka tiyagɔ jingo win nyin na mʊ yʊle tən yʊ təgɔ. na bə malɛ nyi, a joultəm bənɔ a kəgayo təmə bə kolɛ bəngɔ a bʊmbɨ, təmɔ yalla fɛfɛ mə kela gwamnatigɔlɛ na jə jəlajəlai ja maa maaji jino. Beti wɔ yɔm nən kwan kaami yəlam nəb kuum ja nyabɔ maaji a yəlam bəm galan na go jə jwiyo twami, mi jə jwiyotəm twam wo bʊmnɨ jə tallɛ a <hesitation> jʊ gəm ja jwiyoi nan jami nan jangafɨni mi wo kaami mi nən kwaniyo. Ja dou jibɔ a maaji, ja dou jibɔ a maaji, ja nyabɔ jʊni jə jwiyom twamle ja su ba jimbɔ kwaan. Bə nyuwalalɛ ka nyuwalatəmgɔ gwamnatigɔ a jəg jʊnɨ nyɔ gə be ja tika nəb jwiyotəm twamo nəngən bə kole nən daagɔ woi. Nəb dʊumɔ yɨ mam fəleni ja maabɔ bulale ja bwangbətən gul ja be baja dəng jʊnɨ nəbni a maa nyiyo jʊnɨ mə twami a la nəbɔka? Ja maabɔ bʊlalɨ daagɔ. Na na bʊm bʊmɨ ja ya nəbɔ a kəgga yatəm nəbɔ a kəggai a ke bɔ na kɨlan ja dou jə maa nəbɔ gəm maajilɛ, na ja twam twamai, na ja twam twamai ja fuwa naagɔ baja dəng twama nɨ be ba la nəbɔ dəng dəngka? Na la bɔ nəbɔ dəng dəngi nʊni ja twam gən twamai ja bə gən we nyi a bwɨ bə twamən twama gɔ mʊ labɔ nəbɔ nən na na bə maalɛ nyi təmɔ fɛka fɛka, nəngɔ jʊgɔ mən koi kan gwilɛ nyi fəlen, mɔ a nyiyo munɔ gəm nyiyo mʊn fəl munɔ n fəl mun, a bʊmbɔ kebo jʊ ja jou jangajele. Jəjaləno kaabɔ nəl wo jatəm jəjalən, ben ja jəjaləno nən yʊlan a wʊnɨ nəfitəmo nyale ja wo a kanga mun təmʊni.